<noise> Ty ifandraisan'ny fia samy fia, ah mifanorokoroky, mifanaraky lia mifanaraky mifanaraky ze ombany raiky iny ombany raiky igny. Misy fotoa koa rozy mifanganinganiky avao koa. <noise>